<noise> yunung na kwin da takale ti Yamba, voro ka Yamba taka ye nung da gang ti luki ti luki ti luki ti luki ti luki, nane yunungnu ɓa nane yunung Yamba bana yiki kana nele ulina sho su yel ka ka wuɓina, ye yunung luki ti luki ti luki yunung lukni shimshim ye memlin she ye kpitingkpiluk she ye gaak she ye shebling she kpak nin ye yunung ning gale mona nin taka ye dini da nuŋ gak, mon wi ye memli memli ka takadina nan ta nan ga ga nan wi shangha na bale dina nu nan tinan wi yirang kap na pi <noise> yina taka, nan wi ye wirang jap she gigel she yu kem nung ka buno yina takale ye dina na banve mon wi nenan wuri idan ɓonu kere nung yandaka ka nigona kanle ti ti ba, mare twale bangna na taka ten shina na mare ten twa bangna, na takale na kwinna yo, mo wini ni taka dini ka liɓen she ka li shen she ni rabbi ni ɗe nuŋ tangka ditɗi ta jwa, lishen pi kinan nwana liɓe ka pil kina ka yilli, liben yin ba lishe taka she kataka ditdi kanakin lishe Kwen yeki memli, ɓa monyi kiye <hesitation> monyi mowi ye shebling, shebling ni taka diyo ki shebling mon wina nan u nan wi dadi kati bingtanghi shangha na ernu lul ka lo shina yo na lonan ve nan lo ve na turi yu kina nan turi nuŋna da nwana, mwan turi yiman ti ɗwa, na wa ɓwe monan ti da nwane ɓa kwen yadda kana takale ka uli she turi kina nan tut na mar yui dushina na mar yui kina dushina kon bemina ba turyuti wari mo wina nan gale nan uri yu nang dushina ko nan ten liya yuna ti dushine. to mo wina na kane ba twa yuna yo ko nin tanan ta na we na ween she yunan dushina sheko yunan yikna na urna to mowi ye kpitinkpiluk nin ye kinin yirang shenghe, ye kpitinkpiluk ka ye shenghe ti luki ti luki ti luki ti luki ti luki ti luki nan yilli yini gbima! yomo wi ye kpitinkpiluk ni gbunung ko ni net ni taka dini, nin taka dini ka welen da kotoro nin taka dini ka ye ka welen da ɗi kung shoka ni shu ye lul ka tuli tani nin taka dini ka welen da ɗi ka gbene bata wili <hesitation> ye Ye ye ye bakti ye bakti, yu ye bakti yu nin twa yu nin ko bang kini da voo nin wi da ɗi voo ɓa daa ɗi gonglong ni teka kole bangnin ve ni taka ti yinale ka lul ka wishini yo nima ni ye yirang nung ɓa yini takele dini mowi nin ye ye yirang nunghi yinin takale ye didi ditdi wuri u te ti yinale kona naan na mee mee ka doshiniyo, mowi shumshum, shumshum, tin taka dina ɓa taka diki taye yunung ka ki nin ye ye ye yang ye yangbo kini ni ye kini ni den nung yang yang ka b ka tama ka tama nin ye yangni ka tama yinin jeme ka jeme te mwani shware kuri nin ne mwa ywa shware kuri ni nin ne tini taka ko ni nele ni shili ti go̱o̱ nanyi na lolen nwe wong na teka shina da dina koni ne meen ɓakeya mee doshini she yimang na yo nan taka di kina ti nyaŋ yaa she yang dit she na yang kaa kati tamale sheka ti kwele kati yinale ti munole na takale ten dina, nin taka kinin da dit ka gbene ni taka dit da ɗi k ɗi kan shwa yo kwen voro ka yelang kwen ye yunung kwe yadda ka nin uli di kini nin takle ye dini.